افضل انه اختار فنان كوميديز اني اكون فنانة كوميدية عشان <hesitation> دا الشي كمان حيفرق مع الناس، والناس حتحبني وحكون سبب في ضحكتهم وانه يجيهم طاقة ايجابية ويضحكون ويفرفشون، فدا الشي كمان يعني حيرجع عليا انا بطابع حلو وبطاقة ايجابية كمان.